الرياضة اللي أوأديها بشكل سيء هي كرة السلة، دايما أضيع الكور، واص-وأصعب علي أسجل نقاط كمان التحركات السريعة تسبب لي إحراج أحيانا بس -بس أحاول أستمتع باللعب مع الاصدقاء، حتى لو ما كنت أفضل لاعب، بحاول إني أكون.